Ya kixaa ti sa'a vali, vaa ta xaa xari kutuvari kakinrii, a savatii tii ntee ñuuyo'o ra ta kuu xaa tari kutuvari kakiri saara ntakayari kuayoo vali, yaa un xaa ntakayaturi tumiiaa un ta ixi'i kuayuu kaava, a un ya ntajaa ntaa nujuu mii kaa ña'a vali ika, xaari ntakayari ta xaa kuniri kakitari kuaa chiyoori, a ta yaa ika ya ntaa ti ntee tuku ikuu taa nuu ya xaa turi ika sukuari chiyoori a ta nujuu yo savari see vaa suvaari chiyoori, chi ta kuu yoo savana kakunaa kuu ikuu un koo minaa kakuu vaa ikuu ntiaa kitii naka kuu minaa naa vaa chiñaa keéri, yaka kua yoo sanaa ntuseeri nujuna nuu seeva'a a koo ntaa iï nuju sukuu vaa ika kuaari sukuaa tukutari chiyoori, ta xaa ika ra a ta xaa kakiri xaa yoo ntuvi nti'i chiyoori kakiri a xaa ika yakiari, a k00 yaa tii vali va'a tukura aun ta kuu ntio'o kaa, a ta uu ntitajaa tukura ta ku kuva ii ixii levoo yaka chaa kayari ikaa sukuari chiyoori, ntaa tii ntio'o ka tukura chiyoo valii suva tukuta sukaai nta'a iituun ntaa i.í tu suku vaa, a koo ikaa tuku ntaa ntuku vali kaa ntaruu ikava sakuaa tukuri ya chiyo'ori ta xaa kuniri kakiri yaka kuitiva kixa tuku sa'a vali tii ntee ikuu tukua ta tintee ñuu yoo ra yakava ke'e tukuri ika chiyo'ori.